बगीचे देखभाल कनू थै हमन नियमित रूप से पाणी देण और खासकर की सुबेर और शायामा टैम पर और पौधों थै अचछी धूप और हवा मिले यूं चीजों खासकर ध्यान दीण और टैम टैम पर हमन ऑर्गेनिक खादों कू इस्तेमाल कन।